Suda kur nari sati nam tiya sa suda kurnan apa sati <hesitation> asabar abinari <hesitation> asabar ladu, laraba and lamisu, jumuwa to vir murfe enini shang dar dakku akwa litafi dar dakku amma sun am tiya bara akwa sati murfe enini, vir murfe kenan ko to adiya pa ranam apa lokutu uh misali apa jumura, wae, jumuwa wato hankala ga hyaliyati tubur addini saboda gay u nda tipir saka ani yidaurae saka yid au nda mbara ngati labar iris aka tara tuga liha iya addinir ngh to lallai kuwa enini yi dza kiti don sakarna akwa difa wae kamnyar kyi lafia iya un alamari dunyar na ah abira al amari addini nawa to kuli hani hyal vi vir ntang ntang murfe kowam saka dakku kowani saka.

sun am tara kwa chini ladu ni adewae akwa larabei an tara suba su enini shun gaba daya su kura daku adewae, ga wuti sakalaka ashamnima a suba ladu saka laka dza suba asabar tu da ta kallae nda subakar <hesitation> jumawa sakalaka nda suba kari <hesitation> litillin yare su laraba yare shan nda ada subaka iri enini yaren re to santo ti hya seyaka wannan azumi wanan <hesitation> kuthur misali apa sati nari to dole ga kal abam, abam dza daku change ni hyal annada change surni wame go kal gadiya mbizi yata wae change su enini ga daya mbizi yata wae dzu na change sumi, gadaya wula saka laka mura kal asham akwa dim tsur saka laka mura kal asam akwa hya tufu august kenan tu nda da krae hya tufu kenan tunda da krae <noise> saka laka lallai, lallai kuwa sallar laya ma diya nda’a ndi ya akwo atta bikala ndi ya akwa yemi ndi ya akwa sakar sambar ndi ya akwa sakar tsafae To adi paupau ndir wuti change guda uh change murfe enini adi kowani nda a wutiwae sardae hyal kiti tanya ka mur aka mpika ga lafiya, mpikaga dzigam ga mbizi ehyati sunari amma change murfe enini to hyalla diya lagani apar kaga laka ehya ka ehya apa enini gadiya ehyawa saka laka ma nda da ka asamni akwa ndim tsiu to change ni nda a mbarawae a’a ndilaka a tara kwa lahira, ndulaka kuma hyal ehtu <hesitation> hyal ehtu farni dzigam dole dzi wuti dzi wuti to ko wani ko wani saka wato sati tu nda karlaga apir sati yana, enini datu rai sati ko wani akwa litafi daku annabawa dar nkar apir sati tumni ko wani sati dzi daku amma dummuwa enini aka litilin antu nda ada hivir litilin mwarkwa kuthur juinmuwa nda ada saba tsu nda da hivir laitu kulhu ngh akwa adinir ngh ga daya nga soda kurrar wae to asabar kuma dzi daku antu nasara kar pre ga diya mwar akwa kuthur wae bagh yide tuga laha nuda